yeng pun ramey ramey yah eh panouk tong daleh amik, sumak ramey ramey yah boken tuwerk eh pun.. yeng pun ramey ramey yah eh boken jin ineh

Keh nat ireh, monak amik um keroja, manouk bag, manouk bukui, manouk kitong, manouk pokah, jian pong adui ineh sukat kedageng amik ayuk amik alek penguman

kejian ayuk barang lobuk du'kuk neh semua eh jadi sukat nanouk neh.. konak dan mopuk neh, yeng pun tusah menguwak ujuk ulouk, itouk..yah sedirik keh masing

Le'terk eh koluk kik ngan ireh anag..yan neh konak towk..main ungap, ataumain main yah inouk yah sukat ayuk amik main, dan pun inak ayuk amik mainn..

Ireh mukun toneng ayuk pon ayuk ireh pani ayuk ireh mutuek kelunan ireh yah melakau juk ireg danag yeng pun roti ayuk nat pon pun ayuk ireh nat yah pebareng yah adeg yah adui yeng pun roti yeng pun gune tuak tan ireh

Min piak tuan, min ka'touk tuan um berajan ireh anag, disiplin um sekulah.

bareng akouk lalek koluk kelete'erk petiken, jadi akeuk sat rasa kik. Dan pun ireh bakeh kik, ireh kelunan kik, ireh aong, ireh padik, ireh vik kik ngan kik, koluk akeuk kelete'erk.

Akouk, konak tog amik itouk juk koluk anag amik jiak, bawai sekulah, nengayak adui rah. Konak tog ireh jah keluak ineh.

Banget ineh, dan kik tai tong bintulu ineh, bik ineh akouk menat banget..dan kik tong daleh kik itouk, somah akeuk menat banget..yeng berk tuwerk tan kik..mah akeuk menat banget.

ireh doktor kerk, ireh lekoton, ireh derisa, ineh mestik nutouk ulouk dan pun rongah kerapit itouk, dan pun rongah amak itouk..

keriyet kik du'kuk kik sukat tuwai tong inak itouk, da inen, sukat tai mauk ireh, salak toneng peh, ulouk tupat manouk konak peh ireh manouk anah ireh, ngelakat ulouk yeng sukat manouk

Akouk dan kik juk kuman, inouk yah penguman yah eh jiak tong akouk, dan kik yeng koluk monak ireh, yeng pun akouk monak ireh. Jadi pekosak akouk dalem neh.

Somah eh sat maneuk, man maneuk, kalau dan matematik, saen, bagik nah akeuk iteuk, kat nah neh sat maneuk. neh uteq kik iteuk sat.

Yah malai nouk amik..tai memitik, tai ngejalak, pitah tangoh ineh yah..koluk amik..ineh yah malai nalek..malai kinan amik.ineh tuerk..

Tateg langit tong inak amik, jian-jian tue. Yeng pun inouk manouk, jiak tue. Gonin, jiak. Jiak tue.

Pon neh ayuk uleuk sukat pani de pengejian neh, ayuk uleuk sukat pebarak uleuk somah-somah. TV ineh ayuk uleuk nat ade lobuk bai, lobuk juk. Ijin ineh sukat ayuk uleuk mengatik uwat uleuk ineh, mopuk, tolong mopuk daven uleuk daripada uleuk mugut, daripada uleuk um maneuk mopuk ayuk ujuk, mopuk ayuk um tenaga, jiak. Ineh pengejiak ijin, uleuk pakai ijin.

ulouk tai tong daleh ireh, jian konep ineh, ineh jah yah paling lalek jian dalem ulouk, kojah ayuk ulouk sukat petonak ngan ireh sukat petonak piak.

Penguman yah jian, otoq kanen, ineuk kek ujau-ujau yah monah uwat ngan amik. Pinek nan nen penguman yah monak uwat ngan amik iteuk.

Pon, sukat miper ayuk ulouk pekopon, ayuk ulouk mutouk, ayuk ulouk pani. Avik peh daven, sukat ayuk ulouk menabang, menyangep, ayuk ulouk musit tai lak pasen, tak lak kodei, tai tobang ngan ireh lobuk.

Sekulah ayuk amik sau, jiak tue. Sigu peh jiak, ireh peh jiak tonak amik. Ineh sekulah ayuk amik sau, jiak tue yeng pun inouk manouk.

Kat barang lobuk ineh jiak ayuk tong akouk, dan konak ijin ineh ayuk kik moput, dan neh pon itouk ayuk kik pani ngan padik kik ngan kelunan kik yah juk jin akouk..Dan tv ineh ayuk kik menat seritak, nat ade' kelunan yah juk..

pon ineh ayuk ulouk pani, ayuk ulouk whatsaap, tv ineh ayuk ulouk nat ade, nat gaban, ijin ineh ayuk ulouk mopuk ayuk ulouk mengatik wat ulouk tenaga ulouk, ineh kejian neh.

Pun akouk deriba sau dan kik anag sau. Dai ineh lah yeng akouk lalek mojam manouk. Modai ngan sajak yeng pun konep kirak manouk ngan kerita- deriba kerita, deriba muto.

Dan karen patak, yeng sukat ayuk pon yeng pun sas. Dan ijin yeng pun, yeng pon ineh murip. Bi betori neh, ineh- ineh ulouk yeng sukat ayuk eh.

Ulouk muik ujuk ineh, dei pun sogit, pun tanak, pun deg. kinan ulouk eh, ujung ujung neh- gak gak neh dak ulouk sakit buri, ulouk podam, ulouk pun manouk, ulouk gaten, ulouk pinek am-

Dan neh akouk, tai tong wayang, pinek lah kelunan yah bi tai nat nat inouk yah tong wayang ineh, keh yah eh koluk kik tai nat wayang..

yeng kerk pun tusah adui sekulah ineh..senang kerk adui sekulah ineh, tapik bagik yah eh mujen, konak towk akouk, matematik eh pengujen kik, yeng kojam kik manouk..

Manouk tong pon, kebosau kik, dekuk ranag eh lalek lalek joh tot jin morem avik saput, jin saput avik morem. Tot manouk ngan pon, yeng pun roti. Ineh kebosau kik dei ireh mamak, dei ireh pun manouk, dei ireh sakit, dei ireh podam.

Konep kik jian jian tuwerk, yeng pun yah sat sat, yeng pun kojah kojah. koluk tuwerk pojah pojah, kle'terk ngan ireh bakeh, yeng pun yah sat sat.

Keh konep kik dan akuek menat langit marung maok eh marung ineh yeng eh tagak yeh eh mang sukat ayuk ngejalak sukat ayuk tai metik tai pitah betolu jiak pitah dan neg tagak dan neh mang

Langit marung ineh, tanda neh langit jian, langit tagak, langit mang..yeng eh terk..ineh pengejian langit marung ineh.. yeng pun terk..yeng pun um terk neh dak.

Seritak yah tong tv koluk tan kik, seritak ungap, seritak kutun, seritak ireh pepatai, tai pitah tangoh, ireh mukun ngejalak. Ineh koluk tan kek tong tv.

yeng pun pengesat yeng peh pun pengejian rawah samak ineh yeng pun yah eh kojah pekuak ineh kerk barang yah eh ane lobuk ineh pun yah pengejian neh pun yah pengesat neh

Nanouk kik tong langit tenonu kik, sebayang, mani Tuan monak umon yah buat ngan kik, monak wat dalem use batung kik, monak akouk pengojam dalem urip kik, dan- ngan ingat Tuan dalem urip kik. Ineh tue.

Tai tong wayang neh, tai menat ade, tai menat seritak, tai menat gaban, ireh..nanouk ireh tong wayang ineh..inouk kerk ade ade ireh...pepatai kerk, ireh sebukut kerk..eh tan ulouk sineh..ineh eh tong, tan ulouk tong wayang.

Lete'erk maen yah koluk tan kik, yah konak tog nat ireh anag bi kelete'erk, main, mengase, maen ungap, petarik. Inouk inouk adui ireh anag yah lete'erk-lete'erk yah koluk tan kik.

Ayuk kerita koponi, mani tolong ngan ireh koponi kek. Dukuk amik ponan iteuk yeng amik pun kerita amik, semua amik. Keh sara amik tei mapun piak lokoton.

Yah tan kik siget langit, kerita, muto, tai menat ireh melakau..ineh tuwerk tan kik siget langit, yeng pun yah boken jin ineh..

Owk..yeng akeuk mojam motit sape'..tapi'k pun kivan kik, pun topun kik, mojam eh motit sape'..akeuk yeng lah..yeng akeuk mojam motit sape'ineh..Kivan kik pun , topun kik pun..mojam eh motit dauwk sape'..

Pun ngaran kelunan koluk tan kik, ireh yah lagu ineh, jah akouk yeng mojam ngaran neh tue. Pinek kelunan yah mojam mojam lagu ineh, yeng akouk mojam.

Langit tong daleh amik, jiak. Jiak. Pun peh ater neh sat, pun tagak, nonep. Ineh tue jakak langit daleh amik.

Langit itouk, tateg langit itouk, jiak jiak tuerk..yeng pun inouk yah sat..jiak tuerk neh langit itouk..yeng konak nat eh sat, jiak tuerk neh..yeng pun terk, yeng pun keh..

Surat nin amik tong daleh tong inak, surat amik mani berajak, mani rigit ayuk amik ale kuman, ale daven, ale inouk inouk yah tong lamin amik.

Yeng pun tulan tan kik siget langit kalau akouk yeng tai- dan kik yeng tai tong tanak, dan kik yeng tai juk. Dan kik tong lamin, bareng pun tulan inouk eh tan kik tong lamin. Mestik lah akouk yeng menat inouk.

Posot ineh..ayuk ulouk alek wat..ayuk ulouk um alek gang ulouk..de'kuk ulouk.. lobik ulouk yeng um mukuk kan, yeng rehat, jadi ineh de'kuk ulouk koluk eh, koluk posot ineh..keh..

Dalem itouk, sukup tue neh rigit ngan berajak amik. Yeng pun pengurang neh, yeng pun inouk inouk manouk eh. Jiak sukup tue, yeng pun yah yeng- yeng pun pengurang neh.

Tulan eh tan kik pengawu itouk, bayah. Tan kik- owk bayah. Sau yeng akouk nat. Pengawu itouk akouk nat eh lah, modai. Koluk akouk nat, modai peh akouk dan danik.

Akouk dan bi tai t- tosog ngan ireh lobuk, koluk koluk pojah. Tosog ngan ireh lobuk, ayuk ale' leterk, ale' kalak ngan ireh lobuk.

Yeng pun amik bayan. Tai- keroja amik, pitah rigit amik. Ayuk amik jiak bayan yak barang yah nale' amik ineh mah. Sukat kebayan amik lah.

Yeng mojam konak menat boteuk yah koluk kik. Bareng akeuk peronah menat eh. Bareng akeuk peronah maneuk eh. Yeng kouk mojam konak nat eh koluk tan kik, <noise> dan kek nat eh bik pun yah koluk tan kik.

Keroja kek, padui, peguak-peguak, mah joging, mengase, um padui tong tanak, melakau, menimeg, mengasouk, tai memitig, tai tong tanak. Keh adui ulouk ayuk ulouk manouk batung ulouk paget jian, paget sihat.

Kitang lamin yah jian- yah jian menat yah pongah nouk kik, jat maag kem, motem taben, ah tipun pigan saken, muik pigan saken, minak tong inak nah kolak. Ineh eh jian nat tan kik.

Arep kek awu itouk, anag kek bawai sekulah, anag kek mojam, yeng pun inouk yak manouk ayuk neh jiak mojam awu itouk dak, yeng inouk yah eh sat sat awu itouk dak.

Amik panak, sebayang tuek amik dalem peguman amik, dalem berajak. Peponak sik jau pek, amik kuman. Dan kurang pek, dan yeng pun pek, yeng pun pe amik panouk, yeng pun pe amik ayuk manouk-

Owk..inouk..pun kerk eh, tapik yeng lalek berapa jau konak sau, sik kerk eh..Bulan itouk peh yeng berapa pun. Pun masa pun, pun masa yeng, keh...adui ireh peritah itouk..

Dan neh akouk, le- lobih koluk mukuk tong lamin, yeng lalek koluk musit ngan sajak yeng lalek koluk musit. Sajak koluk mukuk tong lamin tue, yeng koluk tai komah komah.

Dan akeuk lete'erk, pebakeh, kalak, tosoq, pani. Ineh koluk kik dalem bakeh lakeik kik peh avik bakeh lan kik. Ineh tuek.

Ireh dirik piken uleuk. Tonak ireh, nebarek ireh dalem adui ireh, dalem yah neuk ireh. Dawai-dawai sukat ireh alek, sukat ireh ninik, sukat ireh mauk piak uleuk ineh.

Daven yah koluk ayuk kik, konak toq barang tabang sangep neuk yah pun pun yah sukat ayuk kik. Ineh yah eh koluk kik. Daven-daven yah tabang sangep ineuk kek yah koluk kik.

Jiak lah konep ulouk pojah, ulouk keleterk petiken daripada ulouk maot, daripada ulouk pinek piak, pinek ani ulouk, pinek masem ulouk. Jiak neh ulouk keleterk petiken, keleterk jah jah.

Penguman yah jiak, kuman mauk jem, kuman yah jian, yah yeng lalek pateng, yah yeng lalek jau nyag. Ineh manouk ulouk jian nat batung.

Yeng akouk mojam ngaran kenyuai, sumak akouk menat ayuk maten kik rak itouk.. yah mah kenyuai ineh yah mah kenyuai ineh..yeng akouk mojam inouk ngaran neh..sumak akouk menat ayuk maten kik tuwerk...yeng akouk mojam ngaran neh..

Bengosak ulouk tai tong daleh ireh, ulouk tai jadi sigu, ulouk tai keroja, ulouk tai padui, ulouk tai manouk keroja nanouk ulouk ineh. Keroja peritah kek, ulouk jadi sigu, ulouk jadi menija, ulouk jadi inouk inouk. Ineh pukuk ulouk tai tong daleh ireh.

Dalem kojam kik yeng pun kutun yah jau dalem daleh amik. Dekuk akouk yeng pun peronah nat, yeng akouk mojam kutun inouk eh jau tong daleh amik itouk.

jadi pulih, jadi erei lekoton, tuai ah menolong kelunan, koluk berajan sagak, berajan motit sapik. Ineh yah koluk kik, yah ineh.

Konep amik dan melakau juk ayuk tai menyalau, amik sajak amik koluk tai melakau, tai nat nat inouk yah tan amik. Ineh ayuk tai melakau, tai menyalau konep amik yah eh itouk ineh.

Dan neh akouk itouk, kat ramey kat leterk koluk tan kik. Yeng pun yah koleg tan kik. Kat nan neh akouk juk koluk menat, dekuk kik koluk menat eh.

Pinek adui dageng juk nanouk tong inak..tai pedageng nyak, pedageng be',pedageng penguman, pedageng berk mosak, um urip urip ulouk, usen biseng kerk, inouk kerk, penguman penguman yah penting ineh..juk kedageng ulouk..juk nanouk tong inak ulouk..

Yah nutouk kik, mutouk ngan Tuhan. Inouk kuk pun amak kerapip, mutouk ngan Tuhan tue. Dekuk Yeng pun yah sukat keninah ulouk dan neh Tuhan, yeng pun sukat kenarep ulouk dan neh yeng Tuhan. Ineh tue.

Kalau konak towk amik, amik mipe, dan amik sukat..dan amik yeng sukat, amik yeng mipe..tapik ineh amik masik nat, kelunan yah eh yeng sukat..dan neh yeng sukat, nipe amik eh..

Tai komah peh adui ineh, yah penting adui ineh jian, yah penting adui ulouk ineh toneng. Amai ulouk manouk adui sat, amai ulouk manouk adui salak. Sineh adui solai ulouk yah jiak, yah eh juk koluk ulouk. Yah penting adui ulouk jian, amai eh salak, amai eh sat.

Akuek koluk nat rome akuek koluk nat bruno, pinek ireh koluk tan neh ayuk neh yeng jiak tan amik tong tv semua ireh tong tv koluk tan amik ineh tuek

Yeng pun penganouk amik pitah kelunan yah tong penusah amik, kalah yah peroti amik pun tusah, amik pun kesat, yah dirik menolong amik..yeng amik pitah eh

Kalau konak tok akuek yeng pun yah min akuek tai melakau tong daleh-daleh yah situek bii cumak mukuk-mukuk tong lamin tuek yeng pun inuek adui

Ineuk masem-masem daven koluk ayuk, yah peting pun ayuk uleuk menabang, ayuk uleuk menyangep...ayuk uleuk mengitang, keh...Nan-nan daven peh koluk uleuk ayuk, yah peting eh pun ngam ngan uleuk, pun sun ngam uleuk. Amai eh- eh yeng pun.

Dan pun langit ayuk petonak; petonak sagak, petonak manouk beg, manouk bokui, konak manyam. Dekuk ineh tue adui amik rodu. Dekuk yeng pun rodu yah yeng sukat manouk keh, jadi ulouk berajan.

Yeng pun porut kayewk inouk inouk tan kik kerna akouk yeng pun tai dalem tanak, dai dalem juk. akouk mukuk tong umerk tong lamin tuwerk. yeng pun akouk peronah tai tong tanak

Pinek, pun penguman yah yeng sukat kinan, yah yeng- moram- yah manouk ireh moram. Pinek yah eh manouk ireh moram, yah yeng sukat kinan ulouk. Jadi ulouk pekawu, yeng boleh kuman yak konak ineh.

Yeng pun kirak ulouk boken. langit ituek dey ineh lobih jiak eh Jin eh tan ulouk, Jin eh kojam ulouk ineh. udey langit eh konak tong langit ituek Jin langit Pat sagam langit lomah ineh pegejiak neh ngan ulouk ayuk oleuk mojam. mojam pekirak eh mojam ngirak langit ulouk eh langit ituek pun neh ngan langit Jah langit sagam atau langit Jah

Nanouk kik tong langit tenonu kik..mukuk ngate, yeng pun inouk inouk adui. Sumak, mukuk, monyun..pogen tuwerk ..yeng inouk nouk..yeng kemotak pun inouk inouk ayuk ulouk manouk tong langit tenonu..

Inouk inouk taber ineh, penguman bi ineh. Malai kinan ulouk bi, yeng pun yah eh sat, yeng pun yah eh bareng. Penguman bi.

Masek kredit tong pon, masek tuwerk..yeng pun inouk inouk, sumak masek kredit tuwerk..yeng pun masek inouk inouk la, nasek ulouk, mojem yah pon erei ayuk masek kredit..

Akeuk..yeng akeuk mojam AI itouk..yeng akouk pun pakey barang itouk. Dan kik pun inouk yah juk kenirak, inouk yah juk peniken kik..nengayet akouk manouk ayuk uteg kik sedirik..yeng akouk pernah pakey barang itouk..

Nebarek bakeh, amai bosau, amai eh lalek pekirak ireh, buak amai lalek bosau, keh. Ineh tebarek ngan bakeh keik.

Pebarak amik, pekopon amik supaya amik mojam, supaya amik um ngeninik bi bi, ayuk amik jiak petobai, ayuk amik jiak pebarak eh..ineh pu'kuk ayuk amik jadi...[um] Pepipe dalem penusah amik

Dan konak tog akouk, koluk menat kitang lamin, koluk manouk lamin jiak-jiak nat, amai pun yah sat-sat nat. Pun kitang lamin yah pongah jian nat nouk kik pongah.

Sik mongau; lakeik nah kek, rodu nah kek, eh mongau yah. Selain ineh, ahli keluarga neh mongau eh, menat eh, jagak eh. Tong kobi neh juk bet laset neh. Keh adui amik Ponan

Pun posot yah koluk kik posot duk kik yeng wat akuek jadi akuek posot bareng inuek manouk akuek yeng posot dukuk kik yeng wat eh yang dukuk kik posot

Pokat guruk, tinen tamen, jah pokat ireh pokat supaya ireh mengajan anag jian jian, supaya ireh nebare anag jian jian. dalem sekulah ireh, dalem berajan ireh supaya ireh mojam, supaya ireh peroti dalem sekulah ireh, dalem berajan ireh. Ineh pokat guruk.

Yan neh eh narak kik nik erei. Semuah barang itouk jiak bi neh. Sukat bi neh miper akouk dalem adui konak tog ijin itouk. Sukat miper akouk dalem kek yeng wat, dalem kek yeng Keh. Dan neh pon ineh, sukat ayuk kek pani.

akouk, pinek pemain yah koluk kik, pun yah eh ateg koluk, nanouk kik ..konak towk main main bon konak ineh bi..ineh yah koluk nanouk kik.

Pinek adui keriyet ulouk. Ulouk um monang, ulouk um jian nat, ulouk jian batung, buat bog, bawai, putik. Ineh kokat kokat yah keriyet ulouk dalem use ulouk. Batung ulouk.

Pinek lah lete'erk anag amik. Yan neh ireh tai moruk, yan neh ireh tai mengase, yan neh ireh tai tong lasan, yan neh ireh tai tun. Ineh lete'erk anag amik dalem ume' amik.

Ulouk yeng mojam tosog lakau ulouk tai sineh ate, kerna ulouk yeng peronah, tai pe dik ngan neh, pun peh ulouk tai pe dik..tong berk ineh..tapik yeng eh lakau ulouk tong batang berk etey..tong dirin berk lakau ulouk, yeng tong batang berk..

Yeng pun penguman boken yah kojam amik manouk amik jian wat lobih jin eh kanen. Ineh tue penguman yah kojam amik, eh jian tong amik. Yah kanen ineh.

Pinek arep kik au itouk..mani arep anag kik mojam sekulah, arep padik kik mojam sekulah, arep ireh a'ong kik, ireh anag kik mojam sekulah..tong sekulah ireh, tong berajan ireh..

Yeng pun konak menat, samak ineh menat. Dan neh terk, padeng eh. Dan neh baleng, padeng eh. Dan neh langit jiak, putik eh. Keh menat eh, yeng pun udei neh. Samak ineh.

Berajan tong sekulah, koluk lah dekuk neh barang ineh yah eh tong konep kik yah tong piken kik. Jadi koluk lah akouk manouk eh, koluk lah akouk berajan eh. dekuk neh tong konep kik, dekuk neh tong koluk kik. Yah dekuk kik koluk eh.

Owk, yeng ninak nah, yeng eh mukuk ngan nah sineh, dan neh bank ineh. Abu eh kaso, abu eh motat jineh kuk nouk yah menokau, kuk nouk yah perupak, ineh eh yeng pun jineh. Dan neh yeng pun ireh mengaso, yeng sineh ukuk neh. Yeng sineh inak neh ngan nah tong bank ineh.

owk..ramey ineh jiak, pinek kelunan yah tuken tadin padik ulouk, jin bai jin dayah, popeng ,petavik, pepapun, pojah sineh, yah du'kuk ulouk samak samak koluk ulouk ramey ineh